Raha mandry ndraika alina amin'ny amina hotel ndraika aty aminay le farany lafo a, de akekeo amim'ny telo hesy akeo, izany telo telo hesy zany anefa ao anatin'izany aby sy oe misy piscine <hesitation> misy rano androana anatiny rano mafana, fa le farany mora <hesitation> le farany mora amina falafa <hesitation> roy alina telo alina akeo defa afaka mandry ndraika alina koa anao.